Ni kini'hiaj ne' sisi taran' nej chuku lí ni bin chun chuj áj, bi chun chuj si 'hiaj 'ngo tubi' chuj, run' bin 'ngo nej sikúj lí 'ngo sikúj ni kini'hiaj ne' ni hiaj a'nka chuj sani nitaj si bin chun ma'an chuj mánj, ni'hiaj chuj si 'hiaj 'ngo nni chuj ni'hiaj chuj ta ba si cha nni chuj, sisi cha nni koj bé tan bin chun cha chuj, sisi ko'o nni 'ngo nne bé ta bin chun chuj bé ta bin 'hiaj sikúj, bé ta bin 'hiaj nej chuku lí bin urrúj bé ta bin 'hiaj 'ngo nej chube bé ta' bin 'hiaj ngo chuche, bé tan bin 'ngo kolo, taran' nej chuku ni bin chun si 'hiaj 'ngo nni chuj, taj si chataj aché yata' ni bin chun chuj nni chuj ni ché chu' nano' chu' 'ngo chilú nikaj chu' 'na' riñan chuj ni nasij chu' ni o' chu' cha nej taní chu' ni achij nej chuku lí tan ni nano' chuj na'bi chuj cha ma'an chuj bé tan bin ni a'bi ninin chuj riñan nni chuj ni taran nej chuku ni bin chun chuj se si kani chuhua ne' sisi nitaj si bin chun 'ngo chuku mánj, bin chun si 'hiaj 'ngo nni chuj sisi taj ba ma'an 'ngo rasun ki'hiaj 'ngo nni chuj ni bin chun chuj áj ta bin 'hia taran' nej chuku ni kiri' ruhua ne' ni kini'hiaj ne' si 'hiaj nej chuku.